Aýem ñiqopita na laponaxac na Qom

Ca sa no'on huetauga yi n'onaxa lauoduapi maiche ilo'ogue

Ca ñauochaxaua da dalematatac dam iqataxac shenapega da icoua'ai cam saýaýamaxaden

Ana nerepi lalamaqte na ñaqpioleq cheqague nena lapaxaguenataxateqpi

Ca onaxaic chigaqaigui na iotta'at naiaanecpi nache ca ca so'ot qaq que'eca qauem nache saseuen ra ñapaxaguena

Can cheta'ague saigui na maiche 'ima' nache sa'amaqtoigui

Aiem ena imaa' argentina da sabotaque da da shishiexnaxana ena caioxo sahua' eye lenaxat once

Aýem sa'axat aña'añi ýachaxaatac na ýotta'a't nqui'ipi l'enaxat televisión aýem semeteetac naxa ne'ena poyodo lo'opi ýotta'a't qataq ne'ena ýiottac ca n'ashaxac nataq'en semeteetac

Aiem ima' na Argentina qaq ye iañoqo' Chaco, iataqta huo'o ra lqalaic ra qailalec que'eca repaqtaxalec na shegaxauapi ra huo'o que'eca shegaxaua qanmaxalec ra io'ot cam eca saiaiamaxañe.

Yi sachigoqchiguiña Chaco na nma'pi sanauane' da qaiapelec que'eca coma' nagui maya' sauattonaq ne'ena sapiaqtalec naxa lo'onatac na doqshe coma'

Aýem da ñishitaique da na ýalaqpi ishet da napaxague'n qataq onataxanaxaiqa qataq onaxaic da lataxa'c

Ayem yataqta sa ñiqopita da saua aca'aca paxaguenaxaqui cam ñaq nshidaxaatac cha'aye qoyoqta sa ishet da huo'o ca qadnotaxaqui ndotec da sapiaqtañi nache da sividaxaua aca'aca paxaguenaxaqui nache yataqta mashi ñasamaxañi

Aýem sa'axat da l'asahaxac na qom saishet da qalota na l'ashaxac qalaxaye sa'axat da l'ashaxac na ýipi qataq ñaqpiolec l'enaxat queloque ishet da qaiapaxaguen na ñaqpiolec ýaqto' da ýi ishet da ýaýaten nataq'en huo'o som eso n'ashaxac l'enaxat pon

Da lasotaxac na qompi hua'au togoshaapecpi da dasot saishet da choche dasottat da dasot nache ýi'oxodeetac Ñi I'otapec Na Lo'onatac Enauac Na qai'oxodeetac nache qaialoqta da nañaxaañi

Aiem ca ia'aqtac sanem ca ñauochaxaua ra qoioqta ca hueta'a nache shenapega ra saishet ra, saishet ra qocha' cam qauem lhuennataxa

Que eca saxallaxanec da ilotaique que ca lolaxataxaneq cainat came ca ilotaique lonataq cainat da huoo ca aca l'malate cataq HUACHIGUIÑI lonataq caxare nache aca ca da iachaica nmalate ca hu'a chiguñi lonataq nache ishe da caýa huo'o ca lonataq iato caio natonaxanan

Aiem yim mi ima' yo'oqta ra qaica ca lqalaic ra huo'o a ca'aca lmenaxanaxaqui cam eca huotaique huo'o ca imen nache nagui iataqta qalota na'ana menaxanaxaquipi

Ayem senat cam eca yataqtague yaten qaq chigaqague que'eca nallic sauotaique sacona

Aiem nagui ra saiaten ra huo'o Ñi Io'otapecna nache aiem huo'o yi siotauga sereta ñoxonnataxanqa' qataq ñatamnaqa'

Aýem can saigui sootaigui na huataxanaq nache saýaten cha'aye aýem qaiapaxaguen da samaiquingui aca'aca nnotaxaqui ndotec lcat enauac

Nagui ana paxaguenaxaquipi taqta i'otta ne'ena n'aqtaqpi qalaxaye yim ima' Chaco nam qayapaxagueeteguec nam ñaqpiolec qom llalaqpi huetagui na qom qataq wichí qataq moqoit

Aÿem yi ñiqasoxoc coma' da yataqta da napaxaiañi nache ÿataqta erangui nataq'en nache sauga que'eca lacchiguin nache sauga da ñasheerec

Aýem da selo'ogue da maiche ýi'oguiaxac nache sau'a que'eca natannaxanaq da imeten aýem da yi'oita

Name na natan naxalapi da damaxaguetaso taqpi saxague da hua'a na ena Qaihuot texa natunaqte na choxoraqpi

Aýem da qui'itchigui ana itaxaýaxaqui nache sedouo sau'a que'eca ishet da ýi'oxogui nache ishet da ltaxa setaxaigui

Ca ilota'ague na qaica ca lma' onaxaic ra ýachaxan ca lo'onataxanaxac ýoqta itauan cam qaica ca lma' nache nataq'en ýiahuo'o

Aja calye huoo' na ienateqpi naxa inchannaxatec cataq poxatec

Inshetaque da iviraguet ientaxanaxaqui ena imachiguiñe da caiceten cataq avit da huoo ca ientaxanaxaq ena lsoc lo da onaxaiq

Ñoqpita da inataxanaxaq ena ma cadaqtaca teque inshetaque da insoc da apaxaguen na sasehiaten na cadaqtaca

Ena dalaxaiq lshentaxanaxaic chectohia so patric 5 viiyi ena canmalte huetaleq ena enagat anom lahiee

Da aiamaxat ena lalamaqte ena ima' Imitaque ca lohie da jet qailalec na'a

Ena eishet da ialo' shiguiac ena imaa' en comichio, ele', chexonaxa, elooq, pioq qataq chiguirquic

Eñe ihiaa' en enoxaiq nentexeq teque huoo da l'paxantaxateq

Aiem calota na nonataq na saiaten nahie

Aiem sauatton asa'aso yoxoñi lalaqte huaqaañe

So HUACHIGUIÑI ientaq can sotaha eye imaa' chaco collachigue shevaxataq nashe taq na hualoq

Naxa calye ñoqpita da ienleq ena asteq catac ñapaxaguen da paxaguenaxaqui naxa

Ena noxot ishet da shiegueua uañe da inlotoleq ena aiom

Ena ñoqpitaxat ena nvique ena guitarra ena noxoneq ena alua a'

Ena camaa' enalama da lsora uaña eñe n'taunaqui cataq huoo na mal'vique da ca'yen

Da damaxasoxootec naxa eso ochetaqtaxaatec naxa iachet na choxodaqpi nache eso qanintendente qatac so qangobernador na pagaianec na nallec

Calye ena lashaxaq na ñaqpioleq nache ena caihuaxahiaxasheguem ena calpiate chimet eso l'lia isotaxañe

Ishet da qai'ogoxona aca nanguishe da natannaxanaqte

Ñeqopita aso ipoto lairaxaic ma ñeqopita

Ayem saqalota naxa da sahua so natanatannaxanac .

Ca huo'o ana alom ýachaigue aca'aca lai' ana'ana anom maiche pa'aiguet cha'aye l'onataxanaxac da qaica ca idaxatanae'aca'aca anom da qaiachaigui aca'aca anom lai'

Qoýoqteu'a ca lasheue da shishinaxana ca ilomaxaqui

'Aja' nache eetec ra huo'o aca aiom nache saq ýit da siotauaga aca'aca ishiitenaxanaqte

Nam qarhuo'o qom huo'o so lloxonnatac le' enaxat Meguesoxoche nache so 'añaxaic iueelec na lahuo' nache yemaye iataqta ñoxonnatac qataq nauotaxat

Aýem ýataqta yiqopita ne'na nvique l'opi qataq na qataq na onaxanaxaicpi da ne'ena nvique l'opi da devigaxan qataq na onanaxanaxaicpi da do'onaxan ýataqta yiqopita

Aiem cam cheta'ague saua'a aca'aca paxaguenaxaqui ñaq aiem na'asa qalaxaye ñitoueetac ra se'esoua diez vi'iye can ñañaxañi ra saua'a

Nam noýic lapo' yim iyi 'ima' Chaco choche qaimetalec na alhua qataq qai'ot que'eca lapo' na auaqpi

Aýem mashe sauana aso 'auaxai qataq aso lapel qataq aso lacheugue

Na Qom ýataqta lli'oxannatac yi'yi ýale añaxaic l'enaxat Taigoyi'

Ye ima' na ashaxacpi nam ñaqpiolec qataq nsoxorpi ra'aestac nqueloctacpi

Ana alhua qadapiaxalate ýataqta ividapiguiñi dam eda nquigaxac qaq de'eda nquigaxac ýataqta huo'o da lchec cha'aye qalota na talec anam alhua qalaxaye chaqaic enauac

Aiem ra onataxanaxac saiaten qolloxochiye qaica ca saiaten qaq nagui saiaten ra ñoxosheguem na noiec nache ra ra seqopita ra so'ot